al'aada himɓe hapan ni woodi accugo ga'sa ɓe ɗo acca worɓe maɓɓe ɓe ɗo acca be roɓe maɓɓe ɓe ɗo acca bakkule be ga'sa bo ba ɓe ɗo ekkita kaɓe be labbo be krol be laga'wal hannjum on bite al'aada maɓɓe ɓe mari be nyaamndu jee ɓe nyaamata jee al'aada maɓɓe 'sannan' woodi yare maɓɓe daban hannjum ma jee al'aada maɓɓe.